Mun ulun ditakuni kayapa nikah yang menurut ulun paling baik tuh, sebujurnya kadada jua pang jawaban nang pasti dari ulun lah. Tapi ulun merasa kaya, nikahan nang baik tu sebujurnya nang biasa ja pang. Lain nang kaya harat- harat banar nang meundang ini itu. Nang beacaraan ganal, nang beacaraan tiga hari tiga malam. Asa ulun tu kada jua pang menjamin kayapa kehidupan buhannya habis kawin tu nah. Soalnya lo ada jua beberapa artis, nya tu, wih nikahannya harat banar kaya diumum akan ke segala dunia lah. Nikahannya di disney world lah. Pokoknya kaya harat banar tu pang, kaya nang kaya jadi princess- princess kaytu nah inya tu kawinannya. Di situlah, sekalinya pas sudah dua tahun kawin malah becerai buhannya. Gara- gara tadi pang lakinya beselingkuh. Padahal waktu kawinannya tu, wih harat abnar tu pang nang kaya tu pang sudah impiannya urang- urang kawin kaytu nah. Tapi ada jua nang kawin nang, wara di kua aja tapi, kayapa yo lah? Kaya langgeng ja kaytu nah buhannya sampai tuha. Kaya kadeda ai masalah kaya nang beselingkuh kaytu. Jadi, ada jua nang menyambat kaya, wih nikah tuh harus harat- harat, sekali ja seumur hidup. Kaya, pabila lagi kam kawin kaytu nah. Jadi habis akan ai sudah duit di acara ngitu. Asa ulun itu tuh kada bujur pang lah. Soalnya ulun merasa, kaya. Kawin tuh seumur hidup kaytu nah, habis beacaraan kawinan tu nah pasti ada lagi lo kaya kebutuhan di rumah. Menukar kursi lah, menukar tilam, menukar wadah makan. Kaytu- kaytu yang penting kaytu nah. Kaya jadikan duit tabungan. Tapi kenapa urang malah dihabis akan di kawinan kaytu nah. Bujur pang sekali ja, tapi misalkan duitnya sudah habis sagan beacaraan, sekalinya pas sudah kawin jadi ngalih. Sama ja lo, kaya percuma ja kaytu nah kawinnya. Jadi ulun rasa sebujurnya kawinan nang harat- harat tuh, boleh ja pang asal bujuran ada duitnya. Lain nang memaksa ada duitnya kaytu nah. Habis tu jua yang menyambat, ih apa kawinan kam wara di rumah? Kena kada baik kehidupan habis itu. Kaya, salah jua pang kaytu, kaya bujur ja sebujurnya handak kawin dimana aja. Cuman asa ulun lah sebujurnya ada urang yang kawinan di rumah tu tapi justru malah mehaur tetangga. Kenanya bemusikan nyaring banar, sampai tetangga kada kawa guring. Nah jus- ju- jujur nang kaya itu nang asa ulun salah lah. Soalnya, itu tu kaya, kalau bisa kita tu kawin jangan sampai mehaur urang lah. Itu kan acara yang seharusnya urang- urang umpatan senang jua lah. Tapi malah jadi. Mengalihi urang kaytu nah. Ada yang sampai jalannya ditutup. Jadi urang kada kawa belalu tu pang, kaya tetutup jalan. Urang handak ngalih, urang handak ke tempat nang dituju malah kada kawa gegara jalannya di pakai sagan baacaraan kawin. Tapi ya itu, bulik pulang pang ke masing- masing lah. Kaya, munnya handak kawin harat jadi siap akan ai duitnya baik- baik jangan sampai kena kawinan sudah harat malah becerai sekalinya kaytu nah. Jadi asa ulun kawinan nang ideal tu yang, yang sederhana ja cuman, yang seberataan orang kawa senang lah kaytu. Kadeda yang merasa dingalihi, kadeda yang merasa kaya gengsi lah. Jadi kaya seberataan pihak tu senang ja kaytu nah. Jadi asa ulun tu yang ju- justru penting tu yang habis kawinnya tu pang. Jadi kaya baacaraan tu, ya cuman sagan urang- urang tahu ja kaytu nah. Ini nah anakku kawin, anakku kawin. Sagan ngitu ja, tapi kan yang pentingnya tu kaya habis kawinnya tu lo. Kaya kaayapa meurusi laki, kayapa meurusi bini, meurusi anak. Biasanya tu yang handak kawinan harat tu justru mama abahnya pang. Biasanya kaya mama abahnya tu handak bepamer, handak betampai kaytu nah ke urang- urang. Kaya, ni nah anakku kawin. Harat lo kawinanku ada makanan yang ini itu. Kaya, anak kam semalam kadeda lo kawinan kaya ini? Biasanya tu, justru anak- anaknya tu handaknya tu, kawinnya tu biasa aja, tapi urang tuha nang kada handak. Urang tuha tu nang ego kaytu na. Kaya, wih jangan ka anak pertamaku harus harat kawinannya kena apa kata urang- urang? Apa jar urang- urang? Supan mama abah kena meliaht kawinan buhan kam biasa aja. Jadi ya anak tu rancak kaya tepaksa ai jua kaytu nah kawin mehabisakan duit sagan gini- gitu acaraan. Supaya mama abahnya kawa betampai ke kawanannya kaytu nah.